<hesitation> kalo untuk hewan yang sayo takuti tu <hesitation> apo namo nyo <hesitation> angso, entah ngapo kalo samo angso ni sayo agak takut <hesitation> dulu pas kecik-kecik tu sayo pernah apo iyo sayo main kan, main di depan rumah, main kelereng samo kawan ku nah tibi lah ini angso tetanggo ni, dak tau dak ado hujan dak apo langsung-langsung di angso ni ngejar-ngejar a-a-a wak yo sayo pas kecik yo takut lah kan jadi nyo kan di kejar angso, lari lah sayo masuk ke rumah tu masih di kejar jugo samo angso tu, nah kareno itu lah sampai sekarang sayo agak takut jugo samo ni, orang dak ngapo-ngapo dio ngejar-ngejar orang kan aneh jugo ni jadi binatang.